افضل الأطعمة المالحة وبالنسبة لي اقدر اني اكلها على مدار اليوم بدون ما اكل شي حلو لان الأطعمة المالحة هي أساسية عندي